Bos lëꞌ dziꞌk nak mak diꞌltsa inë tib minn inë kiaꞌnña demakná, nap kwdeꞌd nis gia demakná kwdeꞌd ti giat gow man, nap axta naꞌ sdedná xki zanná mak y nap lëꞌ mak gap kwidad c̲h̲ow yu y mas ke bien mak chut minn chut giꞌdta c̲h̲ow yu xki, saꞌnga lëꞌ diꞌltsa inë minn kiaꞌña tib biꞌch, naꞌ biꞌchsa giaꞌnñadná sdziaꞌlda ldoꞌná biꞌch maksa sdziaꞌl ldoꞌná gan man gan c̲h̲ow yu.